Geraaɗe nii guda ɗiɗi on, woodi mauɗe, woodi pamare. Ha launi maje boo woodi daneje, ɓaleje, woodi launi leddi-leddi, woodi zargina. Woodi muuɓe woodi bo jena muuɓe